أبغى أزور سويسرا طبيعتها خرافية، الجبال ،والبحيرات ، والمناظر اللي تشوفها هناك كأنها من لوحة، غير كذا الهدوء اللي هناك مغري تحس إنه مكان مناسب للاسترخاء ،والهروب من ظغوطات الحياة.